A agbagyi mii daɓon fyei, n mii ɓo knyi n mii wyewyei n na nya kpa, onwu ɓo gna dna n mii mi-i, onya n kwo zhni mii da lonu nyi ho ɓa myi ha laba na mwu chedna n fwuwa, kwa gwu ho fwuwa, omwui, ho ɓa lofwa n kwoi, sa n kwa washna kwaje gwu, ka kpege oza ɓolo, kwo nyaho chashna lo, omwui, ho ɓa lo fwazna n kwoi, n kwa wna nya kwa ga hapma, omwui, kwo wo zan kwochi ɓoda n gye sheha shi kwoɓwa nwu, to omwui, koin, kwa uyi ɓo lonu, n ho ɓo nnan na hankuri yi, hai ha ɓwa mwui ta kwo twuye che ge hankuri n twuge na, o zha kwa lo fye do, aa onya n kwo dnan mii loyewyei nna nyakpa. Mito gye nyaho kpa n dwu omwun, n twuge na ho ɓa gbmi n fwuwa, ha kwo che dna to omwui kwo dna lo n mii wyewye in twuge na kwo bmazhi lo n zankwo chi fwuwa, n fwai, n zhi ma, omwu ho kwo ta je gwun, n ha wo kwo shi kwo shi n na dwu ba, to kpein kwo la gye ɓo znu, to ɓo nu ha wo ge omwu ye kwonyi, she ya wo kwo gwu je naye ɓo ho lo, to anyakpa je nɓa chenyi ɓa ta myi ɓa zhni ɓei n kwonu, omwu kwo dnalo n mii wyewyei, omwu ɓei da milo, mita myi n tnamwun, ntwuge na omwui, mito gye nya kpa hon kwo wo lo uyii uyii n zankwo chiyi n gye mwun.